Mi nɗa tsaptsi suna na nzi mspili ti ndi pika, ti birki ɓeti. kil asham tang har a tsatsi ka vir na maku mari, vir na makaumani ti ndi pia bura thlirkima ha kai sun na tsi msali, bil asham makir diya ɗakwa chrib lalle, ndakwa pa pil, nɗa kwa ɗimkir, ndakwa kitchi kramda, ana suna tsi msali, mi ki silo jek ɗanta, ik kil asham ngim ya lihay nɗa nɗa akwa ngaza ngi kira thlirimta kima raka'a suɗa, ki ƙiɗi kimaɗe ƙata yafatali sunati imi imi imiyyajnjir su ngni ana tsi msali, mi ki thlirimta kiman tsuwa ka sifi ina, ina sifi mai ina litri ki mwa ki tsintsi ki nga huɗuba, ki nga huɗuba nga unɗiba, ki nga huɗuba mi gir gati luduban tsuwa, data pwa la gir shin kafa gwada ciki gwada ciki kan vitsa lagir kum, mdinati shinkafa ki kur ata kirari inda ndari taliya leader su suɗa, mi njir ki fat laku a sifi girɓa girɓa girɓa rig, sunana tsi msali, gir wuti taku ngini, diki di bamdani gir wuti taku ngini dik dibamtan ngir kwa lin nyafur dinar. Gargajiya kola kola, mjir kwajaffa ka aɗa, ajiya briyel ki sipila, ajiya gunda ƙi sibila, ajiya telli ki sibila ajiya peta ki sibila, tin ka kirwa, tsana ka barkani tsuwa dinar tak liti sakir ti dana mwatakir, tang suɗa, makir, tsak liti tsuwa ta kwa wulgiri takwa wulgiri, jira kwa aduta dari, ngira kwa kucheli, taku akwa bathla, mjir tsinza ki nzi, mjir tsa gulum ki nzi, mjir bathli ki nzi ka ada, koda hatu kari tchidag chibag chibag, pilasar ƙi asi ka bathlir nɗa, vu'a ki nzi ka aɗa nda papir ki nzi ka aɗa nɗa, bura ki nzi ka aɗa nda, to ana suna nazni msali apa mi nda tsapsi ɗa kwa kucheli, ina gatti mi mai, yar na si, mi nga si gati saka tang gir tso nyafur tsana ka barkani dinar, ting saka tang gia nɗa, tin wha wha wha wa jira kumshi ka mi jir ki lifi tsuwa ka tala suna hyel ntagi shinkafa mdi halaga, ngirbomta ngirpolam mdigini mdiginiki na mta imi poiwa po tak sinta langa, mdi nginda imamamza Tak sinta langa, mdi nginda, moɗda ka tsuwa ta bwamta gwaza taksin tda nga, gwaza gwaza su bura bara vir thur kima mdilaka ana bwamta mdilaka ta mwamta dankali, kata pu akwa tasa kota sintalanga, tin gira pdtsir susuma, ka gir kwasa ko gir kwasa ke gir ku cheh, ngin ki wuti kari bili uhi, gaɗi wuti kari bilinwa a ngi jirɗa mwa tijir kucheli, mi ndi pila saka tang, saka suɗa, makir ƙi unkwa tsuwa ngira jakti fwaɓi latsi, ɗira jakti mwa nyafir ka barkani, tsana dinar, tsana mdi ulni, nɗakwa jakti kucheli anda tsuwa nga pila nati di hara didipmi ma nɗaɗi hara sumawa, kan kucheli, kan kucheli, wala mzir akwa kuta vir nginda tana gatti msi kaku virmi, kamanya kucheli tinda harari hanka pipipiyari, nɗa thliviri mji nginda gwaa dakwa kumshi a bwada ndik tsarra gulum a ɓwani, ndik hapti adda, ndiki hapti mwasu, ndik kitih huru ti dana hara ni ana anazi msali shan. Kamanya an iri huri ti ndana bare kamnya nda papa kwawa, kida hurhr ta ku ni dama ta ndaku, taku dasi fwar, chi rip ka hwui, mjinginda si fwar chirip ka hwui, mji nginda si fwar chirip ka hwani, ana suna mdakali, ƙida dana hati dara, nziza dana barimta lada krada, ka da hatti kutaram nda